Amin'ny fotoagna misy anazy sognambo, roanjato efa mahazo araiky, laoko legny koa mora 2000 efa homahna avakeo kao leksy amin'ny fotoagna misy leksy mora koa izy aminay